<hesitation> koɗɗi sha wesshina koɗɗi sha wesshinai ka kiryippo mane shuwaa wesshina ka kiryippo ka kiryippo mano ma shuwa wesshnina maa ka shiɓo ti jeleno ko shiɓono shiɓono kama shinu ta ya shinnyi minin gee shinnyi la lol kodɗi we war keɗɗinee ne ta waraa shano po shaklo, shaklo naa yikkano dun manaa ɗii ne ku ɗokno ado niyo ti jelenom a do mono ta yuun paarom ke ta weyani shaƙƙo ta yiu shanno sheklo la yi shanno amma ma ka niyo jeleno kaa ye ke ti jeleno ye to kajin ti ya asher ma leƙa she nen teu she minin te ya asher to ne ta yaaro shaldom sheklono wendene koɗɗi ma yuwa koo parkau pididou mane ɗiyo ɓak ti fomma we war ƙoɗɗi karɓe fwejereu to shaklo sharano ma warak kpumu ma ko fwejereu maa ke ta waraa weeno shuƙlo sharano nane shano po shakloi to na illono pep mane sha pelle karɓe parlau to. Ma kpumu ge palau maa ti ya koɗɗii ma ti ya kpumu gee palau ne kan ɗoono manni koɗɗi to shakloi ta waru ɗoono ɓirangum mane illano karɓe kpumu gee palau ye to shaklo ta war ɗoona ɓirangum ɗing wee ta yaani ka yippo nen ti yaanna ne kan ɗoono shakloi ta war ɗoonom bayan shan wesshinai mann koɗɗi ma ɗo shibono shiɓono ti jelenom ko me mun ta ya asherum nen shar weya nen ti maaro wee bature ti ya labaru yeno ti maanna ta weya ye bature te ye yapera opera to tere kam shaklo ma shaɗɗaa shiɓono shiɓono to ne te ammono ƙu wee tere nen ti maanna nen ti maanna nen ti maanna ku paaro ku paaro ku paaro ku paaro ku paaro we ti yooro ti duniya ta liyyani ti ta weya maƙo manooma amma opera ne yikka yaani to koo wannanoi ka wesshina ne ne ta shaanim hankalinoi ta menneden ti kwim dang mannanon twei ya a wannako ka wesshina ke ta shaanim shu wesshina tidang mana ken waraa ammoko ku ya we ke tuƙu yaani ta weyaƙo tere to ne ti yaannam tere maa har wende te taimikina. Nee ta ya shkolo pebum we rekko yippo we ya nessho ka yippo misali ma do niyo ti deleƙom a do mo ke ta yuun paaron koo shiɓoi ma men gbidino mee kama shinu ti ya hira ka shaayum to terei we hira sheeno ne ti yaaro radiyon peɗɗi to yaaro weeju radiyo amma sheeno ne ti hronoi <hesitation> ne ti maaro opera nen ti weyyo shi wee duniya ti ya we ti paroro ti ƙuɓuk nen ti gajjiyo shigi ne kuma nen ti maarina illit no mane tenga sha po shakloi koɗɗi shaƙloi ma yuwa koo karɓe parlau ye taro shiɓo man foɗɗulo mama tanga shama shaklo mata foɗɗulo, mama tang sha po shaklo ma ka wee ye ti ku gbarami kaa pelle ma kurmech koo aɗengre koo kuret we dei weeno shaiɗan ye ma ka we ti ku gburami ye kɛ ta shaani to tene we kan te wesshina kuma ne te sha a wujo karɓe parlawum ma yuwaro yippo karɓe pididau tere koɗɗi ye wesshnina ta mun ti ti niyonderen mamma shuwa kaa yene leƙa kari <hesitation> furat. Mane ta sharui ta mina abo nen illiru to man mani koddi a ti bina pebum ka we waraa ri ta mina aboin nen gal ɗoshiɓono kama shini forin ɗiko ti ta minai maa faraa ɗilo nen illono mane illano to woni koddi na koono sha dong ne lewo sha dong ka darangum koo ka ɓe fuwat koo karbe peereu naiya illono nen koono sha dong to mane sha dongi to koo sha ka wesshina mami koɗɗi shuno shuran fuwa po ɓerero po shaarino na ta iya sha wesshina ti dongum sai mena mina ko shaan mani kaɗɗi na iya nawani amma ne ta shaani kaa yeddee na ta shuun ti miram don man shana ka wesshina to dong kam <noise> ne ti iya shanim sosai ka ye ne ta iya shuun ti minam to sha wesshina ti sha wesshina sho tat yendogi ɗoki ke ta shaani ka sheet ka karyippo, ka sheet darang ma penna karɓe paragbanang karɓe parlau we war pididou ken sha wesshina tere tere wesshina sheet an palau wesshina ye ke ta shaani wesshina darang to tere ke ta shaani ko karɓe kpumu gee palau kai wee yikka daga karɓe kpumu we wav karɓe gee palau. Har maa karɓe ɗok maa manni koɗɗ ke ta iya sha wesshina darang to an tat wesshina ye le ta shaani wen sai wesshina yippo maƙa shuwa she yippoi karɓe parlau we war pididou she karyippo maƙa shuwa tere a ɗo she manna wesshinaim sai manni kpaliyo ta piru ka shee tene yeddee naa shuun wesshina sho tat ti ta darang la terei yuwa maƙo maa illaa to ma ka shuran ye shiɓo ta yuyyani bayan mama maa foraa ɗiloi ta laan she war po tee loan she wa po lee kuma koɗɗi sheeno ɗing bayan opera yeno ti yai manni koɗɗi mane ɗii mane menan ti ɗongi a ɗo shuran yeno po yaanim na ammono gongo sheela don ne ti ya tii wee woni weeno ta ammoju gongo sheela to naa ammo gongo sheela nen ti gajiyiru bi kuma ne ti sha tomon gassha bi wee ti gango sheela ke ta we manni piricti yen tomon piye yeƙƙa maa ye ti tarang munai ken to weeru ku memme ti ta gungo ti kiɗɗi won to naa merƙoƙo ku sheela she tene ta gajyo bi wee weeno ma meeru minam naa illoni koo karɓe fuwat ko karɓe paragbanang sai ne amma gongo sheela nan gajiyiru bi mane meena te dong maa. Ya piree kan weeƙo to tunaniƙo te po tere inda dukuyanka take shine dukiyanke yake in da ranka yake menene dukiya kpaɗa piree kan kpadako to po shaariƙo ti po tere to nee ti wejinam weeno maa meeru minam naa perani naa ammani naa gasshuru bi tene shuran nee ne ti ya ti mina ba babu mane meena ti dongno na ɗeeno ti minano sau nen tiya wen maa ɗowem naa ammono gongo cheela non amminai gassho bi wee o palau wee pattuna koo we yikka mana wa shikno terem ye meeru minam to naa illani naa ammani naa gasshuru bi.